मए होबो पिसदिम् हिन्घो, करन् हिन्घो होल् ए अरोज होल्, जोन्गोलर्। ते एक्स्पेरिएन्चे मा कि कोरे, मए लयन् किम ते तिअ मए होमबो परिम्, मए त अच्तिन्ग् कोइ हो पैलिमे। त एपिसोद् होइ गोल् मा मुफस बोनि हो पैलु होइ, नैब मा सिम्ब बोनि हो पैलु होइ। त एपिसोद् मोर् बोहोत् किस निअ नेके हिन्घनि तकिल होइ, लयनेस् तकिल होइ मोर्, किन तो लगन् मए मज कोइलु होइ। त एपिसोद् कि होल् मए <hesitation> जोन्गोलर् अरोज होल् होइ, सो मए एतु हेकने सुस् कोरिसु, करन् तओपद् बोत् रेस्पोन्सिबिलितिएस् हो ऐजै न, ते एत हि मने खोन् इलकरि रोज होइ। ते हेकने तर् बोत् <hesitation> रेस्पोन्सिबिलितिएस् ऐजै से, तेन् तुमर् कि होइ, कि शिमतर्। तर् सहित बोरि असे, सहित दुत सुकु असे, एदल् नेगुर् असे, त एपिसोद् अरु कि कोइ, हिन्घर् एरु प्रपुलि कौ परि, ते हितो एरु अरु, अरु तत्ल, एक्स्पेरिएन्चे कि कोइ, मने रोगनिज् नत हि हो परि, मए एतु हेको मरु।